بئے ہزار یارانہں مہں کن تمام گھنڑو پریشان کریو، برسات ایوو پڑیو ماناں حد سیں ودھیک پانڑی تھئی گیو، ماناں جام، حد تی ودھیک پانڑی تھی گیو، اماں رے گھر میں کیں بھی ناں ہوئے، ماناں پریشانی جام گھر میں مال رو گاہ بھی ناں ہوئے، اماں رے گھر میں ایڈی ماناں پریشانی تھے گئی، زکو ماناں ہوں گھر ری بھی پوری نتھو کرے شگتو، ماناں ماں رے سوکراں نیں بھی کائیں کھارائے نتھی شگتو، ایڈو پریشان تھے گیو، اینا اندر امارو راماپیر رو میلو لاگیسے ٹنڈو الہیار میڑے ناں اندر امیں بدہا بھیگا تھے ہیک میٹنگ کری، پانڑی ری گاڈی لیدہی، تاں رے امارے گوٹھ میں پانڑی ناں ہتو، ظاہر اے میڑے تی واپسی آیا تو اماری پانڑی واریوں مزدایوں ہتیوں ای ہمارے گوٹھ تی حالت تھی کہ ہمیں سیدہا رستا ناں کاڈھیا، امیں واڑو بھاگی، زوری رستا کری پسے نیکریا، کہ ٹپڑ راکھشاں، امارے کن کھاوا پیوا کن بھی کیں ناں ہوئے، پریشانی، جام تھئے گی، مال بھی پالے رکھشو امیں، سائیں آز آرڈر آیو کہ ڈی سی آفیس ماہ امداد ورہائی رہی سے، ائیں تھے امیں ڈی سی آفیس زایاں، ڈی سی آفیس زایاں تو مانڑاں ری رش ہوئے جام، بیروزگاری بھی جام تھے گئی ہتی، کوئی مدد کروا بھی تیار نتھو، پانجا تا پرایا کوئی مدد کرنڑ لا بھی تیار نتھو ڈی سی آفیس روز آواں، امیں بیہارے آسراں ماں کہ بیہو او گاڈی آوے رہی سے، امیں ہوارے ویہلا کرے نیکراں دہاڑا چار تھے زائیں پانس تھے زائیں، گاڈی آئے نیں، وری گھمی واپس گھرے زایاں تو مال ری پریشانی، ای ٹیم ماہ ماں رو مینہوں بھی بھیگوں ہتیوں، ای پانڑی میں بیمار تھی گیوں، زکو بھی ترن لاکھ ری بھینش ہتی ای اماری پنجاہ سٹھ ری بھینس ویسانڑی۔ وری ہلیو ڈی سی آفیس وری جرواری ہلو، آز چاندنی چوک ہلو، آز محمودآباد ہلو، ایم کرتا کرتا امیں تقریبن پانس چھ مہینا لوڑیو امیں جام وری سائیں اتھے امیں ٹپڑ اپاڑیا موں آئی تھی ایتلو پریشان تھئی گیو کی پچھاڑی رو ماں رے کن اتلو کرایو بھی ناں بچیو جو حیدرآباد پہتی ہالاں، زم تم کرے ہوں نیکری گیوں ہوں، حیدرآباد گیع، حیدرآباد زائے میں مزوری کری، میں ایئں گڈ کاڈیو، گاہ واڈھیو، ہوارے رو ہوں گڈ کاڈھوا زائوں، دہانڑا واڈھوا زائوں، گاہ واڈھوا بھی زائوں، جام پریشانی میں کری، میں بھی کری ماں رے سوکراں بھی کری، وری ایئں تھی تقریبن پانس سو مہینا ایئں رہیو، وری موں واپسی آیو تاں رے ماں رے گھراں را حٓلات کجھ ماناں صحیح تھئے گیا، بئے ہزار یارانہں ری بوڈ رے اندر ایڈے ہوں تھے گیو گوٹھ رے اندر گاں میں کوئی فری ناں سگھاں، پسے ماناں وری مستری نیں فون کریوں، او کہے توں چاں سے، یار ماں را حالات جام خراب سیں،

منیں کہے کہ توں ایک ڈوٹی کر، منیں کہے کہ توں شوں کام کریئے سگھیئیں، مہں کیدہو کہ آئل مل رو ہیلپر تھے کہ آیو سوں، ائیں منیں کہے کہ تیں چئیں مل میں ڈوٹی کری، میں کہیو، میرپورخاص آگلے پرلے پاہے کیدہو، میمن سلطانا ماڈل میں ڈوٹی کری ہتی، تو کیدہو تیں سلطانا ماڈل میں ڈوٹی کری ہتی، میں نیں کہیو کہ تیں ناں ویہہ ہزار روپیا پگھار ہالشاں ان توں بلوچستان زا، میں کہیو بلوچستان تو ماں رے زام شیٹو تھے زاشے، داہ ویہہ ہزار موں نیں ایئں بھی زڑے زاشیں، ہروبھرو ہوں آپرا بار بچا سیڑے زاں ای سوٹھو نتھی، مستری کیدہو ، ماں نیں کہے کہ ترن مہینڑا ڈوٹی سے ترن مہینڑا چھوٹی سے، میں کہیو کہ توں کہیں ترن مہینڑا ڈوٹی سے ماں رے لیوا ترن مہینڑا جیووکر ترن سال گزری زائیں، چمکہ ماں رے گھر را حالات صحیح نتھا وڈی پریشانی ہتی، ای کہے رو ناں کہ توں زا، موں کیدہو اگر ہوں زائیش تو تاں رے کن ہوں ٹیہہ ہزار روپیا مہینو لیش، منیں کہے ناں ٹیہہ ہزار نیں ہالاں تنیں، پنجویہہ ہزار ہالشاں، توں زا، میں کیدہو ٹھیک سے میں مستری کن ہا کری، گھرے زائی بیٹھو وری ماں را پتا آیا ماں رے پتا ناں کیدہو بابو مناں ڈوٹی زڑی سے منیں زانوڑو سے، ماں را باپو کہیں تمیں بے وقوف سو، تنیں گھر ری گھٹی ماتھے کام زڑی رہیو سے تمیں زائے بئے پاہے دہکا کھائی رہیا شو، میں کہیو کام تو زڑے رہیو سے پر ڈیلی پریشانی سے چا رے دہاڑی لاگے چا رے ناں لاگے، موں بولیو، مہینڑے رو کام سے بہ ٹے مہینا کاڈھی آواںمنیں کہے ناں تمیں بے وقوف مانڑا سو تمیں کام کرنڑ رو طریقو نتھی، چمکہ ہوں تو آپرے حالات ماں گزرتو ماں نیں خبر ہتی کہ ماں را حالات شوں سیں شوں نتھی، ماں رے گھر ری مجبوری ماں نیں خبر ہتی ماں رے باپو نیں خبر نتھی کہ ایئاں رے گھر رے اندر شوں سے شوں نتھی، چمکہ ایئاں چار بھار بھائی ہتا ماں را اے کام میں لاگل ہتا ہوں الگ ہتو تو ایئاں ناں کے کام ری پریشانی نتھی موں نیں پریشانی ہتی چمکہ ماں رے گھر میں کائیں نتھو مال بدہو وکی لاشو، پنڑ تو ئی ماں ناں مریشانی ماں ری ختم نتھی تھیتی، مستری نیں میں کیدہو کہ ہوں تاں رے کن ہالیش بلوچستان، ہوں ضد کرےزوری ایئں زاتو رہیو کام میں، کام میں گیو ایئں تھے میشنوں کھولیوں، میشنوں ٹھاویوں، میشنوں تقریبن بئے ترن سالاں تی بند ہتیوں ایئں مستری زاتو تو ایئاں را بلوچ ایوا حرامی ہتا زو ایئاں نیں کام نیں کروا ڈیتا، بلوچ موں نیں کیدہو توں ای کام نیں کریے موں کیدو چم کام نیں راں شوں سے ماں نیں کہے توں اتھ کام نیں کرے ماں ری بادشاہی ہلے تھی، تماری بادشاہی ہالے تو گیٹ سیں باہر سے اندر نتھی، تو کارخانو وانڑایاں رو سے تمارو نتھی تو کہے ناں امیں موٹا دادا سیئاں، موں کہیو ٹھیک سے ایئے وات نیں زوشاں، موں کام کریو، بئے دہاڑے میں کام کریو، تئے دہاڑے ایئاں بلوچاں رو ہیک سردار ہتو او آیو، موں نیں کہے توں کونڑ سے؟ موں کہیو ہوں ٹھاکر ساں، موں نیں کہیو توں چاں تھی آیو سے پاکستان تھے، موں نیں کیے چیئے شہر میں رہو سے، موں کہیو میرپور میں رہاں ساں، میں نیں کہے یار میرپور میں ای کو سیٹ فارم سے؟ میں کہیو ہوئے، میں کہیو توں پانڑ کونڑ سے؟ تو کہے ہوں بلوچ ساں، میں کہیو اماں کنیں بھی بلوچ بیٹھا سے، منیں کہیدو کہ ایئں کنیں مکرانڑی رہیسے جینوں احمد نام سے میں کہیو احمد پوڑہو ڈھگا ہکلتو ای رو، کہے ہوئے، میں نیں کہے تمارو شوں تھائے، میں نیں کہیو امارو کجھ تھاتو تو نتھی پنڑ مین وات ای سے کہ ماں رے پاڑاں رے پاساں میں بیٹھا تھی را میں نیں کہے ٹھیک سے توں ایئاں نیں تھی آیو سے میں نیں کہیو ہوئے، میں ایئے تھی آیو ساں امارو موٹو با سے ایئے ری احمد کن دعا سلام بھی سوٹھی سے، امیں ہیکے بیزے رے گھرے آیا زایا ساں، کہے چلو توں امارو بچو سے، بلوچ موں نیں کیدہو کی توں امارو بچو سے تو ای کام کر تاں رو کوئی نام نیں لے کو نام لے تو ہوں بیٹھو ساں، تو موں کام کریو، ماں را حالات بھی صحیح نتھا، موں ایئں کام کریو جام تقریبن بئے ترن مہینڑا کام کریو، بئے ترن مہینا چھیڑے میں کہیو ہے ہوں زائے رہیو تو گھرے تو مستری کیدہو توں ایئں داہ دینہں رہے ماں رو سوکرو آوے پسے توں گھرے ہالے، چلو ٹھیک سے، بھائی داہ دینہں ہوں ایئں رہیو، داہ دینہں چھیڑے مستری رو سوکرو ارشد سے ای آیو، موں نیں کہے، توں زا ہفتا ہوئی گھرے ہفتا چھیڑے پسے واپسی آوے، میں کیدہو چلو ٹھیک سے ہوں ایئں تھے نیکریو آیو گھرے گھرے آیو تو امارے گھر واڑاں تھوڑا صحیح نتھا، تو گھر رے اندر گھر را کئی مسئلا تھیا سیں، میں کہیو حالات سیں انسان نیں وڈیا ہاروں بھی مجبور کرے لاسیں، پسے ایئں تھی ہوں آیو گھرے پسے ایئں تھی میں ٹپڑ اپاڑیا وری ہوں واپسی کام میں زاتو رہیو، مہینو ڈیڈہ موں کام کریو، وری موں واپسی آیو، وری آیو حیدرآباد، حیدرآباد تھی وری میرپور آیو، میرپور آئے چھیڑے گھرے آیو، وری ماں رو ای دہندہو کہ ہوارے اوٹھے کام تے زائوں، پسے ہوں منڈیے زائوں، منڈیمیں کام اے منڈی میں کام میں آیو چاں رے میں دانڑا لیدہا، وڑے چارے پالک بھی لیدہی، دہانڑا پالک مرچوں رہیوں ای ویہہ روپیا تھی ویساں، چارے ٹیہہ روپیا، ایئں کرتا کرتا اتا رے بھی پالک روبھی دہندہو کرنووں سوں، دہانڑا پالک ڈونگری، آلو، ائیں گازراں مرساں مٹر ای بدہے موں لووں سوں ایئے کنیں، آرتی نتھی پنڑ ماشاخوری کروں سوں ماناں اتھئے لئی ویکو سووں، کلو ماں داہ روپیا زڑیں ای کام کرووں سوں ڈیلی رو، بیزو کو کام نتھی وڑی مل میں زاتا رہشاں، مل میں کام میشنوں کھولشاں وڑی میشنوں ٹھاشاں میشنوں ٹھائے رہیا پسے وڑی اینا اندر مال آوشے وری ایئں تیل کاڈھشاں، تیل کاڈہے وڑے کھڑ بھی کاڈھشاں، وری تیل ری امیں صفائی بھی کراں تا، امیں کاسٹک بھی راکھنڑوں تھیو کاسٹک سیں صفائی کری وری تیل ماں تھی گند کچرو بھی کاڈہاں تا پسے تیل واری کمپنی آویسے، تیل لئی زائیسے کھادہے میں بھی استئمال بھی تھئیسے، ایوی ایوی کمپنیوں زام سے زکو شیمپو بھی ایئے ماں ٹھائیسیں، لکس ہابونڑ ٹھائی رہیا، کیپری ٹھائی رہیا، اے ککڑاں ماں ٹھائیں تا، جیکو ہر شے روں تیل، ای آنپڑے کادہا رے استعمال میں آوی زائے، ائیے ماں مٹھائیوں بھی ٹھائویسیں، کھائے مانڑاں ای تیل مٹھو سے ککڑاں رو تیل کھارو سے چمکہ کادہا رے استعمال سیں خراب تھئے زائے، ماناں سموسا پکوڑا ای ٹھائی شگو تا باقی بھاجی نتھی ٹھائی شگتا، ای ایوی چیز سے ایئے رو تیل، اتا رے روئی رو کام کرشاں، تقریبن پانس مہینا تیل کانڈھووں ان ٹینک ماں ہنڑوں، ڈیلی صفائی کروی، تو ڈیلی ای کام کرنڑوں شے، وری ایئے ناں شیڑ پسے وری گھرے آوشوں، وری امیں ای رو ای دہندہو کرشاں، بیزو نئیں، سبزی منڈو واڑو، چم کہ امارو ای روٹ تھئی گیو سے کہ مل بند تھی تو منڈی، منڈی بند تھی تو وری مل ناں آوتا رہاں، ائیں بئے ہزار یارانہں واڑی یادگیری تو ختم تھئیشے نیں، چمکہ زکو دھکل مانڑاں رہیا بئے ہزار یارانہں را اینا آز بھی یاد ہوشے کہ زندگی بھر ری یادگیری تھئی گئی ہوشے بئے ہزار یارانہں ری، چمکہ اوئاں اندر امیں پانڑ بھی لوڑیو سے امارے بچاں نیں بھی لوڑایو سے، جام لوڑایو سے، بئے ہزار یارانہں واڑی جکو بوڈ رہی، ماناں شوں کروں، ماں را خاشا بھائی ایوا ہوشیں جے ناں یادگیرو ہوشے کہ بئے ہزار یارانہں روں نام لتو ایئاں ناں روونڑ آوتو ہوشے، ایئں منیں بھی آوشے ایم نائیں کہ ناں چمکہ امیں نقصان کریو سے۔ میں ماں را بئے ترن باکرا بھی ماریا ایں ایئے بئے ہزار یارانہں ری بوڈ میں ائیں مال ماں رو ہتو ائیں سستو ای ٹیم ماں بئے ہزار یارانہں ری بوڈ ماں ہاٹ ماتھے میں ٹپڑ راکھیا ہتا ماں رو بھائی ہتو تو رات رے ٹیم ماں ام ہنسی مذاق کرتا بھائی بھائی تو ترن چار زانڑا آوے کہیں چار زانڑا بھی آویں تو باپ رو کھاٹلو اپاڑے باپو ناں لئی زاوتا، باپو کھاٹلے ماتھے شوں کرے رہیا سو؟ وڑی اماں رے انتظار ماں رہئتو کہ ایئاں ناں اپاڑاں پنڑ امیں ہوئی ناں رہتا، ایتلی اماں میں ہوشیاری ہتی، ای دہاڑا بھی ہتا اماں را ٹھیک سے، اماں ری بئے ہزار یارانہں ری بوڈ رے اندر خوشی بھی ہتی ایئں غم بھی ہتو، غم ایتلو ہتو کہی کناں کہے ناں سگھتا، خوشی ایتلی ہتی کہ بھایاں کناں شیئر کرے شگتا، ایتلی اماں ناں خوشی ہتی، ان غم کے ناں نتھی کاہتا کہ چیتلو اماں میں غم سے، ای اماں ناں خبر ہتی، جیکو اماں گاہ کری، روڈ متھے سڑتا ئی نتھی، پانڑی میں آوتا پانڑی میں زاوتا، ایوی اماں را حال ہتا، ای بئے ہزار یارانہں ری بوڈ را یادگیرو رہی گیو ہوسے ماں کاں یاد نتھی <laughs> ٹھیک سے ایئاں ناں چھیڑ سے بھگوان رو شکر سے، ہوے ماں را حالات کینہنک صحیح تھیا سے۔ ہوے آوے کہینک صحیح تھیا سے ناں تاں حالات جکو ہتا امارا بھائی بھی ام کن بولوا لا تیار ناں ہتا، چم کہ ہوں غریب ہتو ناں، اتلو غریب ہوتو کہ موں ہامھوں آتو تو ماں را بھائی شیٹا زاتا رہتا کہ ای آوی رہیو متاں ام کن داہ روپیا ناں مانگے، ایوا امارا حالات ہتاپنڑ تو ئی بھی میں پانجی دل ماتھے راکھے برداشت کری تو ئے موں ہالیو سوں،